atsa lo, atsa bɛɛ, atsa cɛɛ, atsa, narɔ, atsa soo, atsa mizi, atsa muta, atsa runɔ, atsa zacɛɛ, atsa zabɛ, atsa zabɛ plɔ lo, atsa zabɛ plɔ bɛɛ